<noise> An karazagna fiangaliagna zava-kanto tôkatôka, sôva, dance, peinture ah, fanagnaovagna sary, lamoziky, tonokalo, poesie, angano, tantara, sombintantara, tantara boky, tantara an-tsehatra, sarivôngagna, filma.